Ma për gavé via la puer da la mubilia ëntarìa ëntà anche li sempre parti da l'aut cun ën ciapapuer o lon ch'al e e pöi ven-i giü pian pianin, düverté le ante, fe i gir dë tüte le intarsiadüre che se ün al a d'intarsiadüre o che di cantun o lon ch'al e pöi magari pasé pöi dop cun cuaicoza cume ën prodotto ch'a faza për ël bosch ecco